Mi wiyan mi yidi mi ekita arabre ngam arabre kanjum yaare manga on nden mi yidi to midon jamga kur'anu mi anda kalimaaji jei ko mi wolwata mi tokka sunugo himbe kobe andaa.